жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу ерболат құдайбергенов бүгін бізде қонақта достар ал мен тағы бір ы түсіндіре кетейін енді естімеген жандар болса
техноград деген компаниядан біз сыйлықтар ойнатып жүрміз күнде сағат оннан кейін ережесі былай
сіз қазір үш дабл ю нүкте т град нүкте кз сайтына кіресіз
ы поиск деген жерге ыыы мынадай сандар жазасыз сегіз жеті тоғыз мхм
сегіз жеті тоғыз деген үш санды жазасыз да төртінші санның орнына өзіңізге ұнайтын нөлден тоғызға дейін бір санды жазасыз мхм
сол кезде сізге бір тауардың атын жазып береді жауап ретінде
і одан кейін инстаграмда айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына қосыласыз
одан кейін жұлдыз нүкте эф эм парақшасына ерболат құдайбергенов екеуміздің суретіміз салынды иә старт сөзі жазылды жаздым
сол старт сөзінің астына жаңағы сізге сайттан берілген тауардың атын жазасыз мхм
ыыы он он бес минуттан кейін біз студияда ыыы қорапты ашамыз ішінен қандай сыйлық шығады сіз мысалы ы шаңсорғыш деп жазсаңыз қораптың ішінен шаңсорғыш шықса онда сіз жеңімпазсыз иә дәл солай
бірнеше адам шаңсорғыш деп жазуы мүмкін иә бірақ ең бірінші ондай жағдайда ең бірінші болып шаңсорғыш деп жазған адам жеңімпаз атанады мхм солай ғой иә
енді жасұлан шаңсорғыш деп айтты деп шаңсорғыш деп өтірік жаза бермеңіздер мен білмеймін қораптың ішінде қандай сыйлық бар екенін иә кіріп өздеріңіз
жоқ ыыы құжаттар жатуы мүмкін ааа ондай да қораптың ішіне сыймайтын сыйлық болса құжаттар ыыы көлік болса көліктің кілті жатуы мүмкін а қандай керемет иә
ы егер үй болса үйдің квартплатасының қағаздары жатуы мүмкін иә иә
он сегіз миллион қарыз деп келіп тұрса квартплатасы мәссаған құдай сақтасын
ал іске сәт ііі сіздер жолдай беріңіздер біз жалғастырамыз
ыыы ерболат мырза сізді халық әндерін керемет айтады деп естідік бүгін бір халық әнінен айтып берсеңіз дейді
ааа жарайды айтамыз ғой ия айтайық мхм
ал жалпы сіз өзіңіз ыыы мысалы өнер әлемінен басқа жеке кәсібіңіз бар ма айналысатын
ана бір мұнай компанияң бар екен одан басқасын айт
негізі мен осы кәсіптің ыыы жүйелерімен жұмыс істеймін
ол сол себептен басқа кәсіпке хоббиге қолым тимейді мхм
мысалға қазіргі таңда әнші болу үшін оның жанында өңдеушісі болуы керек композиторы болуы керек звукорежиссер продюссер
мен енді сол ыыы бірнеше кәсіпті мойнымда ұстағаннан кейін қолым тимейді сол себепті солай болады
мынандай ұсыныстар түсіп жата ма ерболат ыыы ақшасы бар дәу көкелерден менің балам бар бүйтші сөйтші деген
ыыы келіп тұрады анда санда ренжітпей шығарып салып жатырмыз
балалары өлең айтты міне мысалға біраз ыыы бар енді керемет есімдердің бәрін енді жатқа білмейсің бірақ шығып жатқан балалар кішкентай кезінен иә
ерболат құдайбергенов таңғы шоуда тағы бір үзіліс жасап алайық
айтпақшы қазір ыыы жарнама одан кейін ыыы қателеспесем мен қазақпынның жаңа нұсқасы ғой иә айзат ал кеттік
таңғы шоу
па шіркін
бұл кім десең мен қазақпын
көкпар туым бар елім бар жерім бар
па шіркін япырым ай
мен қазақпын мың өліп мың тірілген
жүргегімде таныстым мұң тілімен
жылағанда жүрегім күн тұтылып
қуанғанда күлкімнен түн түрілген
руым көп солардың аттарындай
мінезім бар таулардың қатпарындай
жырым бар бабалар хаттарындай
әжімім бар бейнеттің таптарындай
қашан қазақ атандым мен азандап
әлі күнге білмейсің ей адамзат
адамзат есіміне береді
бала жасын құлпытасты шұқыған кей азамат
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ерболат құдайбергенов бауырымызбен жалғастырамыз
енді тағы бір түсіндіре кетейін жаңағы ойынның ережесін иә мхм сұрап жатыр біраз адамдар
сандары қандай еді сегіз жеті тоғыз
осы сандарды сегіз жеті тоғыз сандарын сіз үш дабл ю нүкте т град нүкте кз сайтына кіріп поиск деген жерге жазасыз
сегіз жеті тоғыз дейсіз де одан кейін өзіңізге ұнайтын бір санды жазасыз нөлден тоғызға дейін
сізге бір тауардың атын шығарып береді сол сайт
сол тауардың атын жұлдыз нүкте эф эм парақшасына кіріп ерболат құдайбергенов екеуміздің суретіміз тұр сол старт сөзінен кейін астына жаза бересіз мхм
ы одан кейін ыыы айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына жазыласыз
ііі қазір ерболат құдайбергенов бауырымыз жанды дауыста ән орындайды содан кейін біз бір үзіліс жасап аламыз да эфирге шығамыз қорапты ашамыз қораптан қандай сыйлық шығады сіз жазған сыйлықтың атына сәйкес келсе онда сіз жеңімпаз
ал ыыы сәттілік баршаңызға
ерболат мырза халық сізден халық әнін сұрап жатыр аха сұрауы бойынша халық әні енді халық әні көп қой
ыыы жорғатай деген маған ұнайтын әндердің бірі
шыңында өскен алтайдың
оу сен бір шынар бір көруге ей өзіңді оу оу
болдым құмар дәй дәй дім
жорға тай ақ бикеш манатай қызылдан
бордатай айдай сәулем заулатшы ай
бордатай айдай сәулем заулатшы ай деген өлеңі деген өлеңі
ал мінекей өтініштеріңізді орындады рахмет дейміз ерболат мырзаға
майқұдықтан сәлем жолданып жатыр
ерболат сені мына жақта біздің тыңдармандар сексен сегіз немесе сексен тоғызыншы жылғы деп ойлапты
жиі естисің ба өзің жас көрінесің деп айтатынын
иә айтады жас көрінесің деп енді жалпы ыыы ғалымдар дәлелдеген ғой адамдар өздері бөлінеді
мектомор мезофорд деп соны өзімше мен сол ы арық адамдарға жаңағы жатқандықтан кішкене сосын көбінесе әрқашан жұмыс істеп жүресің
жаңағы метоболизм сол себептен шығар негізі ондай адамдар көп мен сияқты жас деп мақтанып қояды дейді
рухты көтеріп жүрген ерболат батыр ассалаумағалейкум дейді
ерболаттың бала кезі есіме түсіп отыр дейді
м ауылымыз айнабулақта суға түсіп жүрсек ерболат жағасында отыратын дейді
судан қорқатын ба едіңіз әлде қалай қалай ы судан иә жоқ
мен ыыы кәдімгідей мына орталық центральный стадионда ыыы кәдімгі плаванияға барып малтауға ыыы вышкадан секіріп су жағынан енді менде тфа тфа шүкір мхм қорқатын ештеңе жоқ
малтаудың түр түрін білеміз баттерфляй дейді ма неше түрлі
сүңгиміз а судың астында ыыы минутқа дейін ауа ұстаймыз ол да өзінше бір жетістік
бір минут бір минут па судың астында иә болады
менің бір досым бар екі минут ол енді ол профессионализм
ауылда ы өскен жігіт қой енді аха ауылдың көлін ар жағына бер жағына ыыы жүзіп өтіп жүрген жігіттердің бірі екі минут онда көп екен мхм
ыыы сәлеметсіз бе ерболат мырза сіздің кумиріңіз кім дейді
менде кумир көп өзімнің кәсібім осы шоу бизнеста музыкаға болғаннан кейін
ыыы енді ол бастан бастағанда ең бірінші кумирім менің ата анам
мен өзім кішкентай кезімнен ата анамды тыңдап және де осы қазақстанның жұлдыздары ол жаңағы шымылдықтың артында өскен і апайларымызды ағаларымызды көріп мінекей
ііі және де ал шетелдіктерді алатын болсақ мен өзім о бастан джексонды тыңдап өскем
одан кейін ыыы рэп хип хоп стаил жаңағы рэпперларымыз бар ыыы ол кезде енді білмеймін ол группалар қазір жоқ шығар уетэн клейм
енді снуп доги догг баяғыдан тыңдайтынбыз мхм мына эминем шықты осы америкадағы эминем маған ұнайды қалай жақсы оқитыны
вертуоздар джаз блюз джеймс браун тағы да жетеді енді ондай әншілер боби браун ия боби браун
немесе мына российскийларды мысалға российский ыыы маған қатты ұнайтындары мысалға филипп киркоров оның творчествасы концерттеріңіз көрсең қандай тамаша
иә мен ондай бір керемет бір нақты біреудің жаңағы бүйтіп қойып афишасын іліп ешқашан өйткен емеспін
өнерін бәрін талдап жаңағы тәнті болып сөйтіп шнуровты да тыңдайсың ғой иә енді оны да тыңдадық өзі де
музыкант болғанның кейін бәрін тыңдайсың ғой лунная походка шмот деді ме тағы да неше түрлі рок стайлдар ыыы
жақсы көретін тоже роктағы ыыы линкин парк мысалға мхм қандай керемет
ерболат құдайбергенов бүгін бізде қонақта енді жаңағы лунная походка жасай алады ма дейді
ерболат құдайбергеновты бала кезінен білетін болсаңыз кезінде сол сахнада майкл джексонды иә айнытпай салып жүрген иә құдайбергенов болатын
таңғы шоу достар жалғастырамыз
таңғы шоу
біздің жігіттер жігіттер жігіттер
міне жігіттер керемет жігіттер
мына біз жігіттер жігіттер жігіттер
арландай тарландай біздің жігіттер
міне міне міне міне міне міне міне міне міне
біздің жігіттер жігіттер жігіттер
міне жігіттер керемет жігіттер
мына біз жігіттер жігіттер жігіттер
сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер
міне біздің жігіттер жігіттер жігіттер
міне жігіттер керемет жігіттер
мына біз жігіттер жігіттер жігіттер
арландай тарландай біздің жігіттер міне
үлкен кіші алыс жақын туыс бауыр ағайын
шын көңіліммен мен сіздерге айтамын
қазіргінің жігіттері уоу толайын
біздің жігіттерге жырдан асыл алқа тағайын
таныс әлде бейтаныс па бәрібір
үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем бір
өз ана тілін қастерлеген ардақтап таныта білген бір сыры мен сегіз қырын
қазағымның жігіттері кейде кейде қарапайым
жігітке тән сән жыр жазайын
байсалдылық сабырлық жігітке сән
кейде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын
ей арулар қадірлеңдер
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ств арнасында инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ерболат құдайбергенов бауырымыз бүгін бізде қонақта ассалаумағалейкум зайсаннан сәлем айтыңызшы ерболатқа дейді үүү нағашыларым
мхм ерекең этно рэпті шығарған жігіт қой дейді
ыыы с дауреном сейтжановым тоже будет отличный дуэт этно рок получится дейді мхм
иә дуэт и фиттар всегда приветствуется у меня дверь открыта для творческого совместные работы всегда
ы өнерде бірге жұмыс істеймін деген жандар болса есік ашық әрқашан дейді ерболат құдайбергенов
мхм енді қазір ыыы жеңімпазды анықтайтын уақыт келген сияқты иә
ы былай істейік ммм ы сен стоп сөзін жаза бересің ғой деймін иә сөйтейін иә
біраз стоп сөзін жаз нелер келді аха
енді біз қазір қорапты ашатын боламыз
ережені тағы бір түсіндіре кетейін енді бүгін болмаса да ертең қатысамын десеңіз
үш дабл ю нүкте т град нүкте кз сайтына кіріп поиск деген жерге ы біз берген санды күнде сандар өзгеріп тұрады ы санды жазасыз да ең соңғы санын ы өзіңіз ойыңыздан жазасыз
сізге тауардың аты келеді оны жұлдыз нүкте эф эм парақшасына кіріп біз сол күні салынған салған ыыы суреттің астына жазасыз тауардың атын
және айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына жазулы болуыңыз керек мхм
ы содан кейін біз қорапты ашамыз қораптың ішінен шыққан сыйлықпен сіз жазған сыйлықтың атауы сәйкес келсе жеңімпазсыз
ал ақбибі қорапты аша ғой бүгін қандай сыйлық екен
кілт десе
ооо бұл керек зат қой кофеварка
может кілт жатқан шығар түбінде жоқ тек осы ғана екен енді қарадым
ы сонымен сен қарай бер енді ақбибі кім бірінші кім бірінші болып жолдады жеңімпазды анықтай бер
ы былай дейді ммм ереке жүрген жері береке күнде той күнде думан дейді
ереке ана жігіт қайда шашы ұзын жігіт дейді
а сенің бауырыңды сұраватыр ғой деймін иә иә еркін ба ол еркін ол өзінше ерекше өзі тұлға болды қазір
өзінің студиясы бар ыыы үйленген бала шағалы
ыыы өздеріңіз білесіздер талантты жігіт ыыы
ыыы бірнеше жерде жұмыс істейді әйтеуір шүкір үлгеріватыр мхм
ыыы гуглден ізде деп айтпайсыңдар ма үш күн іздедім ғой инстадан дейді
нені инстадан не дейді инстаграмнан кімді іздеп жүрсіз
ыыы ассалаумағалейкум ыыы зайсанның жігіттері
зайсанның жігіттері деген жерін неге алып тастағансыз жаңа нұсқасында иә соны айтыватыр жаңа нұсқаны енді бұл ыыы біз патриоттық ыыы осы қазақстан еліне арналып жазылғаннан кейін біз ыыы
заңға жаңағы жаңартуға жаһандануға көңіл бөліп осылай жаңағы кішкентай кішкентай кішігірім районный центрларды алып қала болғаннан кейін қалаларды енгізіп
осы жаңа буынға басында өздеріңіз байқаватсыздар ыыы астана емес ы нұр сұлтан деп айтып жатырмыз ыыы
және де теміртау қаласын қосып отырмыз ыыы жаңағы населениесі өте көп
петропавл қаласы сондықтан мен ойлаймын ыыы орынды деп ойлаймын
бүйтсең болатын сияқты ерболат бірнеше нұсқасын жазып қойсаң мхм әр нұсқада әртүрлі жерлер ауылдар барлығы түкпір түкпір айтылады да
онда облысқа бөлуге болады деп ойлаймын мысалға мына ыыы батыс жағына батыстың жігіттері иә шығыстың жігіттері бөлек деп сөйтсе онда болады иә
өздері айтып жүргендер бар оны минусовкасын алып өздеріне сондықтан солай да істеуге болады оны
ондай адамдарды сотқа бермейсің ғой жоқ ей ақша сұрамайсың ғой шүкір ән көп шетінен алып айтыватса мен үшін қуаныш ол ешқандай қайдағы ақша
ал енді бұл жігіттер жалғыз ыыы қазақша емес түркі тіліндегі жаңағы қытайша да айтылып жатыр қазір мінекей
орысша да шықты міне москвада жігіттер тыңдап жатыр наши мужики деп
қытайша нәнзі хан болды міне нәнзі хан деп тыңдап жатыр
ағылшынша да мінекей қазір мына америкаға бостонға дайындаватырмыз сол жерде біз диаспора өзіміздің қазақ бауырларымыз ыыы сол бостонға шақырып жатыр соған қазір ыыы ағылшынша альбом дайындар жатырмыз ооо
қытайша альбом мінекей аяқталып қалды
жұмыс енді қайнап жатыр қытайға қызықсаңыздар ағылшын тілінде әндерің бірақ қазақтар туралы айтасың ғой иә
иә ағылшын тілінде жаңағы жігіттердің ыыы ауа мэн дейді ауа мэн ауа мэн ауа мэн
иә иә қытайша нәнзі хан орысша нанзы хан нанзы хан нанзы хан
вибуду нанзы хан гаугауді нәнзі хан мәссаған
сонда қытайға да ы гастрольдік сапар болып қалуы мүмкін иә
жоқ мен қытайға жалпы сапарда барып жүрмін мхм мына синьцзян округі ы ішкі қытайға да жоспарлар бар
сол жақта ыыы қандас бауырларың шақырып тұрады ғой әрине
қандай инструментте ойнай аласың
ммм енді ішек аспаптарды көбінесе ыыы қыл аспапты білемін ыыы мына үрмелі аспапты меңгеріп алғым келіп жүр сондай керек аспаптар екен
жеңімпаз анықталды ма иә
айнұр нүкте кулишова деген тыңдарманымыз ұтты
айнұр құтты болсын жеңіс құтты болсын
кофеварка сіздікі рахат енді кофе ішіп отырасыз иә үйде жұмыс істемей
жақсы жеңімпаз анықталды техноград компаниясына рахмет дейміз
ерболат құдайбергенов таңғы шоуда қонақта қазір ән одан кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
ханымдар мен мырзалар

қаратқан мені өзіңе айналдым ботагөз уәде сөзіме
жалғанда сүйіп айым
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында
ал телеарнадан қараймын десеңіз онда дәл қазір ств арнасын қосыңыз біз тікелей эфирдеміз
ерболат құдайбергенов қонақта
енді ыыы зайсанға қашан келесіз деген сұрақ жалпы ы ондай сұрақтар көп келіп жатыр шымкентке қашан зайсанға қашан жаңағы павлодарға қашан қарағандыға қашан деген сияқты
алдағы жоспарың жоспарда бар ма қай қалаға бару
әрине біз ыыы отбасымызбен ыыы жыл сайын ыыы жаңағы облыстарды өңірлерді ыыы бағдарламалармен жүреміз
жаңағы айтқан жерлерге де барамыз мысалға алда бармай қалған жерлер бар сол кісілер болуы мүмкін сұрап жатқаны
ал жалпы ыыы біз ыыы осы ыыы әке шешеміз қанат айткүл құдайбергеновтар бәрімізге әйгілі қырық жылдық ыыы өнердегі мерейтой
мхм сол мерейтоймен ыыы біз екінші жыл мінекей қазір батыс қазақстанға жоспарлар бар
а батыста болдық шығысқа жоспарлар бар сөйтіп сөйтіп екпінімен ғой барлығы негізі зайсан күтіңіздер әрине
ал ы братжан қай жылғысың дейді мың тоғыз жүз сексен екінші жылы қаңтардың оны ма еді он бірі иә он бірі туған күні екен
ал енді достар бүгін біз тағы да ыыы майами мен гавайға екі билет сыйлаймыз да төрт билет төрт билет төрт билет сыйлаймыз дедік қой мхм
ы маған ы бағана ана хат ұнады
қыздар ы өнердегі қыздар шешініп сахнаға шыға бермеңіздерші а иә сіздерді көрген қазақтың нар тұлғалы жігіттері де қазір майдаланып шешініп шығып жатыр деді мхм
ыыы енді кез келген нәрсе бірдеңеден басталады ғой енді теңіз тамшыдан деген сияқты
шынымен де қазір қынжылтатын дүние инстаграмда байқап жатырмыз жігіттер шешініп сурет сала бастапты өкінішке орай
мен ойлаймын енді өз ойым дұрыс емес ол деп жаңа тыңдарманымыздың да ойымен келісіп отырмын
ыыы қазақтың жігіттеріне ыыы айтып отыр ыыы мхм жігіттер қойыңыздаршы қазақтың жігіті жігіт болып калу керек қалуы керек қой дейді біз батырмыз біздің қанымыз бөлек
хотя бы анандай качаться етіп түссеңдерші десейші
сол тыңдарманымыздың аккаунтын мен тауып аламын мхм ыыы сол кісіге төрт билет онда міне мхм иесі анықталды
біз енді күнде ойнатамыз ғой деймін иә күнде ойнатамыз иә күнде гавайи мен ыыы майамиге төрт билет ойнатамыз барып демалсаңыздар болады иә
таңғы шоуда сыйлық көп ал ең басты сыйлықтың бірі мысалы бүгін бізде қонақта ерболат құдайбергенов
ерболат ассалаумағалейкум тиматимен бірігіп қазақша дуэт айтсаң зың зың болар еді күшті болар еді дейді
иә біз тиматиға біраз болды хабарласып жүргенімізге
ол енді үлкен ол организация продакшн блэк стар деп иә
ол жаңағы ана несінде де админстрациясында отқан өзі емес сондықтан былай жоспарда бар
жаңағы мақсаттарымның ең басты
енді былай берсе россияның бүкіл әртістерімен айтып шыққанға дайынмын
рэппен ойбой біраз нәрсе есіме түсіп отыр менің де
құдай қаласа енді орындалып кетсін
ерболат құдайберген таңғы шоуда
эфирде таңғы шоу
эфиде таңғы шоу
қарап отырмай ерболаттан бір кепка алып алғансың ғой құтты болсын
иә ерболат ыыы құдайбергеновтен бір ыыы кепка сыйлыққа алдық
мен ғой кешірім өтінем қағазым шықырлап кетті
кешіріңізші айта қойыңыз ал алғысыңызды айтасыз ба не істейсіз иә
рахметімді айтып отырмын ерболатқа енді мына жерде ыыы сұрақ келді ғой ерболатқа сіздікіндей кепканы қайдан алсақ болады сөйтсек ерболат жай ерболат емес бизнесмен ерболат екен
ыыы кәдімгі кепка шығарған екен ыыы оны енді міне сұрақ ыыы қайдан алуға болады дейді
ыыы инстаграмда біздің байланыс жүйелер микрофонға сөйлесеңіз иә инстаграмда біздің өзіміздің жаңағы байланыс жүйелеріне шықсаңыздар ыыы кепка алсаңыз ыыы біздің бір жинақ сыйлыққа міне
ал кепка отыз мың тұрады десең жоқ жоқ ондай қымбат емес
кәдімгі базардағы бағалар ғой бәрі
тек ол жерде менің есімім немесе қазақша бір жазу болады өрнектер болуы мүмкін иә иә иә мхм
сапасы қалай кепкалардың сапасы мен өзім қадағалаймын мына жаңағы артында ы несі размеры бәрі регулируется етілетін мхм как положена бейсболка
қытайлар көшіріп шығарып жатқан жоқ па ондай
жоқ олар менен рұқсат алу керек ол үшін
рұқсат алынбай шығып жатқанды көріп едім рэбок
ыыы ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма дейді
уағалейкумассалам жақсымыз ыыы
тағы патриоттық әндер шығады ма дейді шығып жатыр
техноград түсінбедім қандай қорап қандай сан айтып жіберсеніздер дейді болды енді ол
ыыы ооо ерекеңнің ііі қайрат нұртастың кепкасы сияқты ма дейді
көзілдірік ііі ерболат құдайбергеновте ііі бас киім бас киім немесе шаш де
төреғалида төреғалида шай шай одан кейін ол кісінің ііі су иіс су иіс суы иә аха
ііі кімде тағы не бар еді
нұрболат абдуллин енді бірдеңе шығарса енді нұрболат абдуллин жыртық жейде мен жыртық шалбарлар десең сондай бірдене шығару керек иә
ы жақсы достар енді ыыы қоштасатын да уақыт келген екен
ыыы ерболат құдайбергенов бауырымызға сәттілік
ыыы және ы тағы бір айта кетейік бұл ақпаратты
тоғызыншы қараша нұр сұлтан қаласында орталық концерт залында мәңгілік ел дауысы деген жанды дауыста керемет концерт өтеді
ол жерде ерболат құдайбергенов айқын ерке есмахан мадина садуақасова нұржан керменбаев райм мен артур орда тобы өнер көрсетеді
ыыы жүз пайыз ыыы екі жүз пайыз кепілдік бере аламыз барлығы жанды дауыста болады
келіңіздер бірге ән шырқаймыз кеш жүргізушісі жасұлан қали бір қызбен жүргіземін
оны кейін айтамын десеңізші ол қыз құпия бола тұрсын иә
ерболат рахмет ыыы сіздерге де рахмет жұмысың алға баса берсін амин тоқтама шаршама
отбасың үлкен өнерлі отбасы аман болсын
алла берекесін берсін де амин аман болалым
ақбибі қамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали еліміз аман жұртымыз тыныш болсын сау болыңыз
таңғы шоу
дәп қазір дәп дәп қазір сенімен бірге ерболат